нәтижесін экранға беріңіздер

енді қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жүз екі депутат жақтағандар да жүз екі
қаулы қабылданды
құрметті депутаттар келесі мәселе
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы жөнінде бірінші оқылым
бұл мәселе бойынша да баяндама жасау үшін сөз денсаулық сақтау министрі елжан амантайұлы біртанов мырзаға беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы қазақстан республикасының жаңа кодексін қабылдау денсаулық сақтау саласындағы і қоғамдық
қатынастарды реформалау мен і жетілдіруге кешенді тәсіл мақсатында қазақстан республикасының басқа да заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажет болып отыр
осыған байланысты қазақстан республикасының заңнамалық актілерін халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекстің жаңа редакциясына сәйкестікке келтіру мақсатында
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң ы жобасы әзірленді
і заң жобасындағы ұсынылып отырған түзетулер денсаулық сақтау саласындағы қатынастарды тиімді реттеуде реттеуді орнатуға және заңнамалық қайшылықтарды жоюға бағытталған
сондай ақ заң жобасын қабылдау нормаларды халықаралық міндеттемелермен үйлестіруге мүмкіндік береді
ы заң жобасымен жиырма бір заң актісіне оның ішінде сегіз кодексіне түзетулер енгізіледі
медицина және фармацевтика қызметкерлерінің мәртебесін реттеу үшін олардың құқықтары мен мүдделерін заңнамалық тұрғыдан қорғау қажетті екенін атап жөн
осылайша кодекс жобасының нормаларын іске асыру мақсатында заң жобасында әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске медицина және фармацевтика қызметкерлерінің
кәсіби қызметі жүзеге асыруына кедергі келтіргені үшін әкімшілік жауапкершілік көздейтін түзету ұсынылады
сонымен қатар созылмалы ауруларды ерте диагностикалау және алдынан алу сондай ақ мемлекеттің жұмыс берушінің және қызметкердің денсаулығы үшін бірлескен жауапкершілік қалыптастыру мақсатында
еңбек кодексіне қызметкерлердің жұмыс орнын және орташа жалақысын сақтай отырып скринингтің зерттеулерін өту үшін демалыс беру міндеттемесін көздейтін түзету ұсынылады
соңғы он жылда республикамызда ана мен бала өлімінің төмендеуіне қарамастан бұл мәселелер әлі де өзекті болып отыр
ана мен бала өлімінің жетекші себептері бұл і туу жасындағы әйелдердің денсаулығы төмендігі төмен индексі және жұмыс берушілер мен жұмыскерлердің жүкті әйелдердің денсаулығы үшін жауапкершіліктерінің төмендігі
он екі аптаға дейін жүкті әйелдерді уақытылы есепке алынбауы оның ішінде жүкті әйелдің жұмыс уақыты кезінде әйелдер консультациясына бара алмауымен байланысты
осыған орай заң жобасы еңбек кодексіне жүкті әйелдердің жұмыс орнын сақтап қалуға құқығын бекітуді және
кемінде үш жұмыс күн мөлшерінде ы он екі аптаға дейін жүктілік бойынша есепке тұруға әлеуметтік демалыс беруді көздейді
сонымен қатар қазақстанда і темекі шегудің туралы әлемдегі ең жоғарғы көрсеткіші бірі жиырма екі бүтін төрт пайыз
осыған байланысты темекі өнімдерін тұтыну і төмендету мақсатында заң жобасында жарнама туралы заңға теле және і бейнефильмдерді қоса алғанда
жаңадан жасалған аудиовизуалды і туындыларда і радиотелебейне және кинохроникалық бағдарламада темекі өнімдерін және темекі тұтынуды демонстрациялау түрінде жарнамаға тыйым салуды ұсынады
заң жобасында көзделген негізгі түзетулер жаңа редакциясындағы кодекстің нормаларымен үйлестіруге бағытталған
заң жобасын қабылдау нәтижесінде денсаулық сақтау қызметкерлерінің құқықтары мен заңды мүдделерінің і бұзуына жол бермеу оның алдынан алу және болдырмау мүмкіндігі пайда болады
медицина және фармацевтика қызметкерлердің мәртебесі артады
азаматтардың өз денсаулығы үшін бірлескен жауапкершілігі күшейеді
темекі мен алкоголь ішімдіктердің тұтынуы төмендейді
қоғамдық денсаулық сақтау жүйесі
күшейтіледі қоршаған ортаның халықтың денсаулығына теріс әсерін ы тежеу қамтамасыз етіледі
қызметкердің ауруларды ерте диагностикалауды қамтамасыз етіледі
баяндама аяқталды назарларыңызға рахмет қолдауыңызды сұраймын
рахмет енді сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат хитуов тарас кейікбайұлына беріледі рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті і елжан амантайұлы
і заң жобасына әкімшілік құқықтық бұзушылық туралы кодексін жаңа сексен де бірінші і баппен толықтыру отыр
ол медицина және фармацевтик қызметкерлер кәсіптік қызметіне жүзеге асыруға і кедергі келтіргені үшін және олардың кәсіптік қызметіне заңсыз араласқаны үшін жауапкершілік көздейді
сонымен қатар тиісті құқық бұзушылар туралы әкімшілік хаттаманы жасайтын лауазымды адам заң жобасында айқындалмаған
айтыңызшы бұл функция кімге жүктеледі
және кәсіптік қызметке заңсыз араласу нені білдіреді
сондай ақ заң жобасында дәрігерлердің ар намысы і мен қадір қасиетін бұзу ы бұзғаны үшін адамдарды жауапкершілікке жөніндегі нормалар жоқ
біздің пікірімізше бұл процессті де реттеу қажет
сіздің пікіріңіз қандай болады осы мәселе бойынша
сұрағыңызға рахмет
қазіргі күнде әрине бұл ы мәселе өте ы күрделі болып

і мысалы і қазіргі і пайдаланып жүрген кодексте і әр медициналық маманның ол і міндеттері реттелген
ол біріншіден і өзінің і компетенция квалификациясына байланысты науқас адамға түрлі түрлі медициналық көмек беру ол міндет
сонымен қатар і осы науқастың і жаңағы персоналдық ақпаратты і құпия сақтау ы содан да басқа ііі ауру науқастарға рецепт беру және түрлі түрлі басқа да медициналық көмек көрсету
өкінішке орай і соңғы жылдарда осы міндеттерді көрсетуге көп ы жағдайда ы заңсыз араласу болып ы пайда болды
ы сол осы кодекстің і негізгі осы ұсыныстың негізгі мақсаты осындай жағдайда мысалы дәрігердің жұмысына заңсыз
араласу ол өзінің жаңағы мысалы диагностика өткізіватқан жағдайда немесе медициналық көмек беріп жатқан жағдайда басқа адам келіп
қарсылық және і араласу көрсеткенде осындай жағдайға арналған
көп жағдайда мысалы дәрігердің пациент туралы ақпарат сұрап ы талап етеді ол да заңсыз ыыы араласу деп санаймыз
ы сонымен осы бұл мәселе і өте і күрделі қазіргі күнде
сонымен қатар осы ұсыныс бойынша тек қана і заңсыз араласу емес жалпы құрмет білдіру деген і мәселе де бар
ы соңғы жағдайда осы әлеуметтік жүйелерде біз көріп отырмыз дәрігерлерді мейірбикелерді жұмыс жасап жатқан кезінде смартфонға түсіріп одан кейін әлеуметтік жүйелерге тікелей эфирға немесе әрі қарай ы пост жіберіп ы көрсетеді
әрине бұл і әр адамның эмоциясына тікелей әсер етеді бірақ і қазіргі уақытта науқас адамды ауру адамды баланы қарап отырған
медициналық қызметкерлерге ол тек қана осы қызметкердің і көңілі емес ол ы науқастың қауіпсіздігі деп санаймыз
ы енді бұл мәселені бақылау үшін і біздің ойымызша административтік кодекстің ретінде і құқықтық қорғау органдарымен қажет
ол заңды түрде бекітілген деп санаймыз
жақсы рахмет
сөз депутат теміржанов мұрат баритұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
мой вопрос адресован докладчику и представителю генеральной прокуратуры
при рассмотрении проекта кодекса обсуждались вопросы вакцинации и необходимости усиления ответственности лиц за нарушение правил ввоза закупки транспортировки хранения и реализации иммуно биологических лекарственных препаратов
сегодня уже данный вопрос э непосредственно нурлан зайроллаевич сам затрагивал
уважаемый елжан амантаевич
как вы знаете вот в шестьдесят пять процентов у нас э отказывающихся от вакцин именно по причине того что
данные вакцины были просто некачественные или на каком то из этих этапов они пришли в негодность можно так сказать
в данном законопроекте таких норм не предусмотрено
в этой связи в целях обеспечения защиты населения от ввоза в страну и применения некачественных вакцин депутатами предлагается дополнить статью четыреста двадцать шесть кодекса
об административных правонарушениях нормами устанавливающими ответственность должностных лиц физических и субъектов предпринимательства в виде штрафа от ста до тысячи месячных расчетных показателей
елжан амантаевич хотелось бы узнать вашу позицию по данному предложению депутатов
второй вопрос адресован представителю генеральной прокуратуры
скажите пожалуйста вы не считаете ли необходимым вообще введение уголовной ответственности рахмет
спасибо за вопрос
э ну хочу сказать что
на сегодняшний день мы э не регистрируем
каких то осложнений связанных с вакцинацией
но понимая то что данный вопрос действительно очень бурные обсуждения среди населения
поднял и у населения нет такого доверия к качеству вакцинации
я хотел бы вот выразить благодарность нурлан зайроллаевич то что мы на заседании фракции этот вопрос тщательно обсудили и с учетом того что действительно мы вы сказали что вот
это известный факт что большая часть отказов связана с сомнениями в качестве и достаточной ответственности э мы считаем что это э в принципе
сегодня обоснованная норма в части усиления ответственности всех лиц и как физ лиц так и должностных юр лиц которые вовлечены в оборот
вот э вакцин вакцин э и вот и этих препаратов поэтому мы в этой части поддерживаем
спасибо марат муратович пожалуйста есть что добавить
да да спасибо за вопрос
эти вопросы проработаны да действительно раз мы обязываем мы должны и проводить гарантию поэтому нурлан зайроллаевич вы правильно отметили что
у нас достаточно норм привлечения к ответственности тех лиц кто держит шприц как говорится это медицинских работников в принципе
поэтому сегодня вопрос стоит о качестве качестве ввозимой продукции
поэтому сегодня у нас есть и мы предлагаем ввести уголовную ответственность за применение фальсифицированных лекарств несоответствующих требованиям
кроме того э это э вы знаете э уголовный теорию уголовного права за весь акт умысла мотивированности и от последствий
и поэтому будет здесь градация в зависимости а если умысел доказан действительно там уже особо тяжкие преступления и по от последствий
если причинили тяжкий вред здоровью начиная от легкого вреда среднего тяжкого предусматривается при
производстве если причинен тяжкий вред перевести его в разряд тяжких преступлений до десяти лет лишения свободы
вот вопрос вернее ответ на вопрос ваш
ы сөз депутат қаныбеков сәкен әсембекұлына беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы менің сұрағым денсаулық сақтау министріне арналған
жалпы мына бүгінгі қаралыватқан заң жобасында жергілікті өкілдеріне мүмкіншілік беріліватыр осы денсаулық сақтау саласында мамандарға ыыы жеңілдеткен кепілдіктер берілу
ол деген үй салу ы және де сатып алу
соған байланысты менің бір сұрағым бар еді сіздерге мынау ұсынып отырған ең төмен кепілдік пакетке қандай жеңілдіктер түрлері кіреді
соған байланысты ы қосымша айта кететіндей қандай көлемде ол айқындалады и жалпы негізгі өңірлерде өзіңіз білесіз
әр өңірде ы жағдай әртүрлі болғанына байланысты сол қалай болады екен рахмет
ы рахмет і бұл і қазіргі күнде өте ы күрделі мәселе оның себебі тікелей і кадр тапшылықты шешу

і біздің ұсыныс бойынша і бұл ы мәселелерді заң жобасында негізі реттеу қажет
оның себебі қазіргі мысалы мемлекеттік і дипломмен ауылға деген бағдарламада ондай міндет жоқ мүмкіндік бойынша деген
сонымен ы біздің ойымызша ең төменгі әлеуметтік і пакет ол біріншіден тұрғын үймен қамтамасыз ету
оған ыыы түрлі түрлі жолдар бар немесе несие беру немесе қызметтік і пәтер беру
екіншіден ы қаржыландыру көмек
қолдау ақы ақысы
жаңағы жас маман келгеннен кейін ең төмен мөлшерлемені бекітіп заңмен содан төмен ы бермеу
ы әрине әр өңір өзінің мүмкіндігіне байланысты одан қосымша беруге мүмкіндік бар
және үшінші
қолдау ол і күнделіктегі әлеуметтік і шығыстарына ы көмек беру деген ы ұсыныстар да бізде бар
рахмет рахмет сөз депутат смағұл бақытбек смағұлұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің і ішкі істер министрлігінің өкіліне қоятын сұрағым бар
мынау заң жобасының бірінші бабының он тоғызыншы тармағымен жол жүрісі туралы заңға өзгерістер енгізіледі
онда адамдардың алғашқы көмек көрсету бойынша оқыту жол жүрісі қауіпсіздігінің негізгі қағидаларын оқытудың оқу бағдарламалары мен і көлік құралдары жүргізушілерін даярлау шеңберінде жүргізіледі деп көзделген
көпшілікке мәлім бүгінгі таңда жүргізуші құқығына арналған курстарды түрлі ұйымдар өткізеді
бұл ретте олардың алғашқы көмек і көрсету бойынша практикалық сабақтар өткізуі мүмкіндігі бола бермейді
осыған байланысты мындай сұрақ туындап отыр жүргізуші құқына арналған курстар аясында алғашқы көмек і дағдыларын кім үйретеді
және жалпы оқытудың бүкіл і процессін қалай кімдер бағалайды рахмет
алексей дмитриевич калачиди заместитель министра внутренних дел пожалуйста за вопрос
сегодня это рыночная сфера подготовка водителей и поэтому здесь вопрос можно решить просто установлением квалификационных требований для таких организаций
значит если закон предусматривает чтобы
кандидат в водители имел такие навыки то он наряду с правилами дорожного движения и другими
знаниями по
части автомобиля обладал навыками оказания вот этой необходимой помощи
кроме того это могут быть дополнительные организации образования которые будут выдавать соответствующий сертификат
теперь каким образом будет выдаваться и учитываться это получение водительского удостоверения
вы знаете что со второй половины прошлого года мы ушли из спеццонов отдали эти функции выдачи водительских удостоверений правительству для граждан но обеспечиваем удаленный контроль для чего
для того чтобы обеспечить полное предоставление документов необходимых для получения водительских прав и предупредить получение прав тех лиц теми лицами которые лишены их
поэтому у нас будет возможность значит э заблокировать доступ э вернее заблокировать получение водительских прав теми лицами которые не получили соответствующий сертификат либо свидетельство о прохождении таких курсов
а вот э алексей дмитриевич я так понимаю из вопроса что в правилах дорожного движения извиняюсь уже прописано да обучение по оказанию первой там медицинской помощи кто садится за руль
вы сейчас говорите что у этих учебных центров этой нету если нужно то введется это как квалификационное требование
да чтобы организация которая будет сегодня обучать чтобы она имела как вот сегодня э вопрос задали про необходимую
базу для того чтобы давать и и э состав обучающих для того чтобы давать такие знания
понятно кто должен ввести эти квалификационные требования каким нормативным актом какой госорган
это требования только будет э уполномоченный орган в сфере здравоохранения потому что только они могут сказать э какие должны
какая ну как бы сказать чем должна обладать эта
этот уполномоченный субъект
елжан амантаевич надо вводить тогда
да уважаемый нурлан зайроллаевич у нас на данный момент такие такой нормативный акт есть в отношении э работников медицинских парамедиков так называемых
тех которые на скорой работают где четко отрегулированы требования к курсам и э к сертификации тех кто преподает эти курсы
извините но после того сейчас минутку
речи к тем кто работает на скорой помощи как раз нету вопроса к гражданам которые получают права
мы с вами знаем международную практику там
в любом другом э государстве где есть права водительские они на что называется нафаршированы очень многими разрешительными вещами
и тот кто их имеет он имеет возможность обучен оказывать первую медицинскую помощь первую помощь при чрезвычайных ситуациях вот о чем речь идет
ну вот я какой госорган должен разработать эти квалификационные требования что тот кто получает водительское удостоверение минимум может оказать
первую медицинскую помощь при травме первую медицинскую помощь при там сердечно сосудистых кому то ну я не знаю какие болезни там вы должны определить
я это хотел и сказать что эти же требования мы полагаем будем применять в отношении водительских прав водителей
каким образом
э тем что у нас уже есть требования к этим курсам и соответственно когда закон будет принят э у нас будет уже возможность право применять это уже к этим курсам для водителей

тогда по другому вопрос кто дает разрешение работать этим курсам
министерство здравоохранения
вы вот этим кто выдает права что ли
нет те учебные центры которые проводят курсы первой помощи
нет вы не поняли
о чем идет речь вы не поняли
еще раз говорю центры или там компании сейчас заместитель министра внутренних дел сказал это не наш это вы отдали в рынок
правильно сделали
получилось вы
в законе о дорожном движении в статье первой пункт девятнадцатый прописали что те кто выдает права
предусматривается обучение лиц по оказанию первой медицинской помощи
теперь в рынок отдали их расплодили
и возникает вопрос он пришел навыкам вождения его научили на картинках показали что значит руль что такое педали права дали и отправили
он выехал на скоростные автобаны наши летает не дай бог какая то авария он выйдет он же вообще понятия не имеет как оказать медицинскую помощь
а повторяю в статье первой пункт девятнадцатый закона о дорожном движении прописано что эти центры которые выдают предусматривают обучение лиц все кто проходит это обучение по оказанию первой медицинской помощи
так кто их обяжет
потому что когда сейчас мы скажем их обязываем теперь возникнет вопрос они же должны специалистов таких иметь

либо ваших приглашать
кто их обяжет
вы вы на них имеете инструментарий влияния
ну поскольку это регламентируется правилами оказания первой помощи ну а соответственно э этот порядок и э регламентируется уже министерством как и другие виды медицинской помощи
и те к тем кто проводит обучение первой помощи у нас тоже есть требования
опять не в ту сторону я еще раз говорю сколько количество на рынке сейчас таких компаний по стране вы можете сказать э алексей дмитриевич
ну плюс минус
сто тысячи
несколько сотен
несколько сотен да
вот эти несколько сотен они работают они лицензию что получают
да у них есть лицензия кто выдает лицензию

у нас раньше мы выдавали сейчас мы отдали у нас нет этого сейчас кто выдает
минутку минутку
это участники дорожного движения важнейший
элемент на дороге автомобиль его им управляет человек его обучают в этих центрах кто этим центрам выдает лицензию на работу чтобы давать объявления приглашать людей и обучать пожалуйста министерство внутренних дел
громче нурлан зайроллаевич значит
сейчас не хочу вводить в заблуждение какой орган разберитесь э может быть министерство национальной экономики подскажет вот
данный вид деятельности нелицензируемый здесь речь
громче не слышно вас данный вид деятельности нелицензируемый и речь идет о выдаче разрешения на обучение и переподготовку
ну хорошо ладно назовем не лицензией а разрешением кто выдает это разрешение
не слышно вас айгуль амантаевна микрофон
нурлан зайроллаевич они регистрируются в установленном порядке и в уставе в уставной деятельности прописывают что занимаются обучением переподготовкой
вы сейчас сказали разрешение им дается кто дает разрешение
это не э получается этот вид деятельности не подпадает под контроль и э вернее под разрешительный вид деятельности
уведомительный характер носит
вот посмотрите важнейшая составляющая три госоргана в трех соснах заблудились
разберитесь до второго чтения
если вы прописали а все равно министерство внутренних дел алексей дмитриевич к этому имеет отношение к закону о дорожном движении вы же должны тогда статью первую пункт девятнадцатый довести до практической реализации
солай емес пе абсолютно правильно говорите мы поскольку сами разработчики правил дорожного движения утверждаемых постановлением правительства
поэтому это наша задача прописать значит те требования для этих организаций которые претендуют на право обучения водителей
вы заинтересованы вместе с министерством здравоохранения так же как и все наше общество в том чтобы человек который берет на себя ответственность садится за руль
должен иметь в соответствии с уже действующим законом о дорожном движении навыки оказания первой медицинской помощи
прописать прописали организовать забыли
до второго чтения разберитесь
вы тоже заинтересованы в этом должны быть
есть у нас сертифицированные инструкторы по обучению первой помощи
да это нет вопросов
я еще раз говорю вот эта компания которая обучает ей же нужно это вменить в обязанность теперь каждый кто пришел переступил порог этой компании как вы говорите на рынке
частная любая форма ему говорят да мы вас обучим не только различать руль от педали но еще и обучить мы вас должны в соответствии статьи пункта девятнадцать статьи первой дорожного движения медицинским
а как они это будут делать ваших специалистов обучать сами обучать будут это уже второй вопрос
но вы эту норму пожалуйста в практическую плоскость переведите
до второго чтения разберитесь пожалуйста хорошо
сөз депутат суслов александр васильевичке беріледі
э спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый елжан амантаевич
законопроектом предусмотрено внесение изменений в статью четыреста тридцать семь об кодекса об административных правонарушениях э которыми увеличивается временное ограничение тишины
а именно если действующее законодательство предусматривает соблюдение тишины с двадцати трех часов до шести часов утра то законопроектом предлагают увеличить этот период и определить с двадцати часов до девяти часов утра
а также обязать развлекательные заведения расположенные в жилых домах соблюдать тишину с двадцати двух часов до шести утра в будние дни и с двадцати трех часов до до десяти часов утра в выходные и праздничные дни
на наш взгляд такое различие нелогично
получается что человек не может в собственной квартире шуметь с восьми часов вечера хотя человек который пришел в развлекательное заведение может шуметь до одиннадцати часов э ночи
скажите пожалуйста с чем связан э разный подход для определения периода соблюдения тишины
на наш взгляд э права у жильцов дома и посетителей развлекательных э заведений э в этом доме должны быть одинаковыми
э кроме того надо иметь в виду что после выходных наступают э будни и человеку необходимо подготовиться отдохнуть вот э ответьте пожалуйста пожалуйста
спасибо за вопрос
ну целью является э данного э предложения данной поправки в том чтобы установить временные рамки
для ограничения шума э в жилых домах от восьми вечера до девяти утра
то есть как бы максимальный в которых запрещено эээ шуметь и э но э для представителей ну вот для
как называется э бизнес эээ объектов там э гораздо короче этот срок то есть с двадцати трех до шести
то есть ну вместе с тем предполагается что и другие часы э когда это развлекательное заведение не работает необходимо соблюдать э вот этот режим тишины
собственно это предполагалось
у александра васильевича то суть вопроса в другом он говорит почему в развлекательном заведении можно до двадцати трех вы сказали да
в частном там в своей квартире можно только до восьми вечера
ну я не знаю до второго чтения разберитесь но мне кажется если человек шоу хочет зачем ему дома это делать пусть идет в развлекательные учреждения
александр есть что добавить
хорошо еще доработаем
пожалуйста до второго чтения тут может быть поспрашивать нужно
сөз ііі депутат әшімбетов нұржан кемерұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
уважаемый елжан амантаевич
как уже было сказано в ходе обсуждения кодекса в законопроекте предусмотрен ряд поправок э в трудовой кодекс
он обязывает работодателей предоставить отпуск работнику для прохождения необходимых э профессиональных осмотров медицинских исследований с сохранением заработной платы
в то же время нередки случаи когда организации и предприятия выявляют факты приобретения или покупки таких справок о временной нетрудоспособности
при этом медицинский работник нарушивший правило э выдачи больничных листов э штрафуется от пяти до десяти мрп и в случае повторных деяний от десяти до двадцати мрп
к сожалению эти случаи продолжают быть иметь место
например для получения социальных выплат по беременности и родам
депутатами предложена поправка по увеличению размеров штрафов за подобные деяния в два раза
скажите пожалуйста как вы относитесь к такому э продолжению
в целом поддерживаем э предложение по ужесточению ответственности за подделку документов строгой отчетности э в данном случае больничные листы сюда относятся
но хочу вместе с тем сказать что не всегда и далеко не всегда в этом задействованы только лишь медицинские работники поскольку существуют факты просто подделки документов немедицинскими работниками
для того чтобы более системно этот вопрос решить мы сейчас переходим на электронные больничные листы когда собственно нет необходимости их
выписывать они выписывают в электронном виде с кюар кодом э человеку можно отправить и работодателю это можно отправить по электронной почте и он может там
на работодателя может это проверить по этому коду подлинность этого больничного листа по кюар коду и собственно нет необходимости э ну как бы э распечатывать и на руки выдавать этот больничный лист
ясно ы сөз депутат косарев владислав борисовичке беріледі
спасибо нурлан зайроллаевич
у меня вопрос елжану амантаевичу
елжан амантаевич скажите пожалуйста вот нурлан зайроллаевич только что выпукло показал как государственные органы неумело переводят систему подготовки водителей в регулируемую среду и здесь никакого ответственного нет лица или органа нет
я считаю что если вы хотите чтобы первичную медицинскую помощь оказывал кто то квалифицированный кроме медиков вы должны эту систему создавать
а у нас на сегодня нурлан зайроллаевич спасибо что вы показали этот не знаю этот не моя обязанность и третий мы это еще не проходили и у нас получается что
вопрос в чем как в цыганском таборе никто ни за что не отвечает вопрос
будет ли министерство здравоохранения э отвечать за подготовку водителей
можно да я коротко пожалуйста конечно ну у нас э действительно есть тут определенная недоработка мы обязательно доработаем но в данный момент министерство здравоохранения уже проводит
обучение по сертифицированным курсам как я уже сказал для работников скорой помощи для работников авиакомпаний то есть для вот э стюардесс и стюардов
э и дальше мы будем эту работу расширять э согласованно с другими госорганами
учтем замечания спасибо
слово м просит депутат косарев микрофон деятели массовых профессий
хорошо владислав борисович э просьба коллеги если вопрос вопрос если для выступления записывайтесь для выступления
мы договорились что по этому вопросу дадим коллегам с правительства до второго чтения разобраться и внести
э пожалуйста заместитель ген прокурора марат муратович просит здесь про э вопрос стоит о праве управления автотранспортом
все что мы ограничим мы только в рамках и в пределах закона можем ограничить
то есть это уже дополнительные квалификационные требования оказания первой медицинской помощи
сегодня его да поэтому если мы будем вводить дополнительные критерии что э плюс к тому что он э кроме навыков вождения и знания правил дорожного движения должен обладать
э первыми навыками первый оказания первой медицинской помощи то это потребуется только в законодательном уровне потому что это уже ущемляет их права на право управления
поэтому здесь мы должны только в законодательной функции а это уже вторично это министерство здравоохранения будет давать или какой то другой да или другой э
то есть факультативно они могут эту справку получить в другой
но необходимо этот э отметить что здесь имеется составляющая коррупциогенности
сегодня значит у нас практически э взрослое население все имеют правила автотранспорта
это будет предполагать что они должны дополнительно сдавать приносить справку и переполучать эти права во первых
во вторых значит кроме мы знаем что это если мы введем как обязательную
соответствующую лицензию или документ для получения права еще сдачу экзаменов по оказанию первой медицинской подготовки то должны э там проходить сдачу но и завтра это приводить чтобы получить общее право на вождение
то есть здесь очень большой э проблемный вопрос
э марат муратович я с вами согласен но вот э сейчас минутку
двадцать восьмая светлана федоровна
значит двадцать восьмая статья в дорожном движении опять таки очень четко оказывается прописывает требования к юридическим лицам там и индивидуальным предпринимателям которые обеспечивают безопасность дорожного движения там э будь связанные с обучением
эксплуатацией транспортного средства подпункт седьмой говорит они должны организовать мероприятия по совершенствованию водителями навыков оказания доврачебной медицинской помощи ну то бишь первой медицинской и уже заложено это
теперь надо разобраться просто кто эти квалификационные требования э разработает какого уровня должна оказываться медицинская помощь внести и обязать эти компании если это прописано в законе
то они должны их выполнять
просто вопрос возник из чего
э министр здравоохранения подчеркивает это нужно так
министерство внутренних дел считает тоже нужно потому что столько дтп и первая медицинская помощь не оказывается столько людей теряем
теперь надо выяснить а почему не оказывают первую медицинскую помощь
вы очень хорошо помните в советском союзе когда ну это была тема многих анекдотов когда останавливался автомобиль первое спрашивали после водительского удостоверения что
аптечку второе вплоть до того есть ли жгут умеет ли жгутом пользоваться
ну этому обучали когда получали права
мы все это хорошо помним обучали
теперь надо понять правильно начиная со школы если там были учебно производственные курсы где готовили
водителей там обучали
то есть надо понять если эта норма прописана в статье пункт девятнадцатый статьи первой дорожного движения в двадцать восьмой статье то тогда нужно это в практическую плоскость повернуть вот о чем вопрос марат муратович
какой госорган честно говоря бәрібір
ну разберитесь между собой какой госорган
потому что все заинтересованы в этом но никто до сих пор после принятия этого закона не реализовал вот в чем вопрос
құрметті депутаттар сұрақтарымыз аяқталды
елжан амантайұлы рахмет сізге орныңызға отырыңыз
енді құрметті депутаттар қосымша баяндама жасау үшін сөз депутат аманжолова зәуреш жұманәліқызына беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасының тұсау кесері екі мың он тоғызыншы жылдың он жетінші қазанында өтті

оның ішінде профилактикалық шараларды жақсарту жолдарын медицина және фармацевтика саласындағы кадр тапшылығын ескере отырып мамандардың өзекті әлеуметтік және кәсіби мәселелерін жергілікті атқарушы органдармен бірлесе отырып
әсіресе ауыл жерлерде олардың тұрғын үй құрылысы үшін жер участоктерін басым тәртіппен беру кепілдігі қарастырылды
жұмыс істейтін азаматтардың жалақысын сақтай отырып скринингтен зерттеуден өтуге байланысты жұмыстан уақытша босату қарастырылған
депутаттық корпус тарапынан заң жобасына енгізілген негізгі нормаларға тоқталғым келеді
уақытша еңбекке жарамсыз туралы парақты немесе анықтаманы беру ережесін бұзғаны үшін медицина қызметкерінің әкімшілік жауапкершілігі күшейтілді
медицина қызметкерінің кәсіптік қызметтеріне кедергі келтіргені үшін қызметіне тән емес жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді жүктегені үшін әкімшілік жауаптылық та күшейтілді
қоғамда қазіргі кезде орын алып отырған пациенттер және олардың туыстары тарапынан медицина қызметкерлеріне дөрекілік көрсету ар намысына тиетін сөздер айтып тіптен күш көрсету жағдайларының желеніп кетуіне байланысты
медицина қызметкерлерінің мәртебесін көтеру мақсатында әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне өзгерістер енгізіп құқық бұзушыларға әкімшілік айыппұл төлеу көлемі ұлғайтылды
заң жобасының жекелеген нормаларын нақтылауға және мазмұның жақсартуға бағытталған жүзге жуық түзетулер келіп түсті
олар жұмыс тобында қарастырылып тиісті шешімдер қабылданды
заң жобасы бойынша жұмыс жалғасуда
парламент мәжілісінің барлық комитеті заң жобасына өз қорытындыларын берді
жұмыс тобының жиырма сегіз отырысы дөңгелек үстелдер конференция бірқатар сараптамалық кеңестер кездесулер және комитеттің екі кеңейтілген отырысы өткізілді
осы айтылғандарды ескере отырып заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдауларыңызды сұраймыз
рахмет зәуре жұманәліқізі сізге
құрметті депутаттар енді заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат мамраев бейбіт баймағамбетұлына беріледі рахмет
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
қаралып отырған заң жобасы осыған дейін і айтылғандай елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа міндеттері атты қазақстан халқына жолдауында және мемлекет
басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың сындарлы қоғамдық диалог қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі атты қазақстан халқына жолдауында берген тапсырмаларын орындау үшін әзірленген болатын
ол заңнамалық актілерді халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы қазақстан республикасы кодексі жобасының жаңа редакциясына сәйкес келтіру мақсатында әзірленді
жиырма бір заңнамалық актіге оның ішінде сегіз кодекске өзгерістер мен толықтырулар енгізу көзделген
атап айтқанда заң жобасында әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске әкімшілік жауаптықты қатысты түзетулер енгізіліп отыр жаңа ғана ол туралы зәуре жұмановна айтты
баршамызға белгілі бұл медицина қызметкерлерінің құқықтары бұзылған фактілер мен жағдайлар жие кездеседі
олар жұмыс кестесіне қарамастан әрдайым барлық күш жігерін білім мен тәжірибесін аямай өз пациенттеріне көмекке келуге ұмтылады
сонымен қатар дәрігерлер мен медбикелерге шабуыл жасау және оларға қол көтеру жағдайлары әлі де жалғасуда
мұндай жағдайдан кейін олардың өздері де ауруханаға түсіп қалады
мысалы алматы қаласының нөмір жетінші қалалық клиникалық ауруханасында елу жастағы санитар гүлжан ибрагимоваға жасалған шабуыл үлкен қоғамдық резонанс тудырды
миокард инфарктпен емделіп жатқан пациентке келушілер яғни туыстары реанимациядағы науқасқа өтпек болып санитардың кеудесінен металл балдақпен ұрған аға медбикені де аямаған
соққы алудың салдарынан екі әйел жарақат алды
өкінішке орай мындай мысалдар көбеймесе азаймай тұр
мындай фактілерден кейін зардап шеккен медицина қызметкерлері өз кәсібін тастап кетсе ешкім таңғалмайды өйткені денсаулықтары қымбат
сондықтан дәрігерлерді қорғаудың қосымша шараларын қабылдау қажеттілігі туындап отыр және мындай шаралардың қаралып отырған заң жобасында көрініс тапқаны қуантады
сексенінші бапқа қосымша жаңа
тармақша қосылды і өткен жолы өздеріңіз қабылдаған педагог і мәртебесі туралы заңның аналогиясы бойынша
мен осы оны жалпы қолдаймын әсіресе жаңа бапқа назарларыңызды аударғым келеді
алғашқы рет қоғамдық тәртіпті және азаматтардың тыныштығын бұзатын медицина және фармацевтика қызметкерлерінің заңды қызметіне кедергі келтіргені үшін бұзақылардың бестен отыз бес айлық есептік
көрсеткішке деңгей і көрсеткішке дейінгі мөлшерлердегі әкімшілік жуаптылығы заңнамалық деңгейде белгіленеді
бұл норма норма арқылы заң бұзған азаматтардың жауапкершілігін тағы да күшейтуге болар еді бірақ медицина қызметкерлеріне қолдау көрсететін бұл алғашқы қадамы
болашақта біздің дәрігерлер медбикелер санитарлар өз өмірі мен денсаулығына алаңдамай өзінің сүйікті кәсібімен айналысып білікті медициналық көмек сенімдіміз
осыған байланысты құрметті әріптестер өздері де осы өзі сіздерді осы әлеуметтік маңызы бар заң жобасын бірінші оқылымда қолдауға шақырамын назарларыңызға рахмет
рахмет бейбіт баймағамбетұлы сізге
і басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ
құрметті әріптестер сонымен талқылау барысында осы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдау жөніндегі бір ғана ұсыныс түсті
басқа ұсыныстарыңыз жоқ болса онда осы ұсыныс туралы дауыс беру берулеріңізді сұраймын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
енді қаулының жобасы сіздерде бар сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жүз екі депутат жақтағандар да жүз екі шешім қабылданды
сонымен құрметті әріптестер бүгін біз
барша қазақстандарға қажетті өте маңызды заң жобасын мақұлдадық
құрметті әріптестер өздеріңіз жақсы білесіздер осы кодекс туралы халық арасында көп айтылды
депутаттарымыз аймақтарға сапары кезінде осы мәселе басты назарда болды
арнайы жұмыс тобы көптеген кеңейтілген ы отырыстар да өткізілді
осы кодекс бойынша денсаулық саласының қызметкерлері азаматтық қоғам өкілдерінің қатысуымен мәжілісте нұр отан фракцияның отырысы да өтті
осы шараларда айтылған барлық ұсыныстар барлық пікірлер заң жобасын қабылдау кезінде ескерілді
соның нәтижесінде кодекстің әрбір нормасы жан жақты талқыланып көптеген сұрақтар өз шешімін тапты
әсіресе цифрлық технологияны енгізе отырып медициналық қызметтің сапасын күшейту донорлық мәселесі ана және бала денсаулығын сақтау бойынша өзгерістер енгізілді
соның арқасында денсаулық саласында бұрынғыдан да бөлек заман талабына сай жаңа заң мақұлдады деуге болады
как вы знаете уважаемые коллеги правительственный вариант кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения вызвал повышенный общественный интерес вызвал
активную и содержательную дискуссию в нашем обществе поэтому депутаты мажилиса парламента на различных площадках в различных регионах страны провели многочисленные встречи
встречи проходили с представителями заинтересованных государственных органов прежде всего это структуры министерства здравоохранения
встречи проходили с участием непарламентских партий неправительственных организаций медицинской общественности и гражданского общества
на этих встречах проект кодекса был подвергнут тщательному всестороннему обсуждению в целях поиска оптимального решения вот по каждой просто по каждой новелле
и я пользуясь случаем хочу сегодня выразить слова благодарности руководству министерства здравоохранения и лично м министру значит елжан амантаевичу и его команде за то что они сумели вот э в этих дискуссиях
на этих встречах в парламенте и на тех круглых столах на тех встречах которые инициированы были здесь э в полном формате подойти к тем вопросам которые подымались представителями гражданского общества это было очень важно
и надо сказать что вторую часть они провели большую работу с медицинской общественностью объясняя почему претерпел изменения тот правительственный вариант
непростая была работа но я думаю что это тот самый элемент который действительно э дает возможность реализовать концепцию слышащего государства
хотел бы выразить слова конечно признательности всем государственным органам которые работали над
большой такой работой по м этому кодексу это и министерство образования это министерство юстиции генеральной прокуратуры это и министерство труда
это и палата атамекен все абсолютно кто соприкасался с этим э проектом закона все чувствовалось большую проявляют заинтересованность
это еще один э сигнал к тому что область здравоохранения является очень важной для любого гражданина нашего общества
в результате обсуждений многих дискуссий соспоставления различных мнений предложений по всем проблемным нормам была найдена компромиссная редакция
таким образом в работе над законопроектом мы постарались учесть мнение всего гражданского общества и совместными усилиями депутатов разработчиков и конечно же представителей медицинской общественности сегодня подготовлен
такой проект кодекса о здоровье народа который после его принятия на деле обеспечит повышение доступности повышение качества медицинских услуг в нашей стране
некоторые вопросы которые мы в первом чтении а до этого на всех наших встречах обсуждали и до второго чтения должны будут найти свое решение
я думаю концептуально не меняют тех подходов которые были выработаны за эти месяцы что велась работа над этим кодексом
поэтому уважаемые коллеги я конечно же должен еще и в первую очередь поблагодарить весь депутатский корпус который очень внимательно заинтересованно абсолютно все комитеты все фракции и депутаты от ак жола и
депутаты от коммунистической народной партии конечно же как я говорил фракция нур отан провела вообще отдельное заседание свое депутаты от анк практически все
внесли уже сотни и сотни своих предложений которые легли в основу изменений которые мы сегодня приняли в первом чтении
остается нам доработать до второго чтения чтобы учесть все те предложения и замечания которые были высказаны
пожалуйста слово просит министр біртанов елжан амантаевич
э уважаемый нурлан зайроллаевич э разрешите э поблагодарить э вас и всех депутатов за ту э плодотворную и очень высокопрофессиональную работу э наш комитет членов рабочей группы э за поддержку и очень продуктивные открытые дискуссии
благодаря которым мы многие вопросы которые сегодня волнуют наше население э на них нашли э очень качественные и нужные ответы
хочу сказать что далее мы также будем по замечаниям по инициативам депутатов дальше работать чтобы в итоге принять нужный для здоровья и охраны здоровья нашего населения кодекс спасибо
рахмет рахмет осы сұрақ бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар
құрметті әріптестер келесі мәселе қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ана мен баланы қорғау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заңының жобасы жөнінде
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасы парламент мәжілісінің депутаты нуркина айгүл қабдешқызына беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер

аталған заң жобасы балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету және көпбалалы отбасыларға қолдау көрсету мақсатында әзірленді
өздеріңізге мәлім екі мың жиырмасыншы жылғы бірінші қаңтардан бастап кәмелетке толмаған төрт және одан көп балалары бар отбасылар үшін жаңа жәрдемақы енгізілді
ол отбасының кірісіне қарамастан қырық екі мың төрт жүз тоқсан алты теңгеден бастап жетпіс төрт мың үш жүз сексен сегіз теңгеге дейінгі мөлшерде тағайындалады
көпбалалы отбасындағы балалардың жәрдемақы алу құқықтарына нұқсан келтіруді болғызбау мақсатында заң жобасында сегіз және одан көп балаларға арналған жәрдемақының мөлшерін
төрт айлық есептік көрсеткіштен және әрбір кейінгі балаға он мыңнан астам теңгеден белгілеу ұсынылып отыр
осылайша сегіз баласы бар отбасыларға берілетін жәрдемақы мөлшері мөлшері сексен төрт мың сегіз жүз отыз екі теңгені тоғыз балаға тоқсан бес мың
төрт жүз отыз алты мың теңгені он балаға жүз алты мың теңгені және одан кейінгі әр балаға төрт айлық есептік көрсеткішті құрайды
бүгінгі күні еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпараты бойынша елімізде сегізден он беске дейін балалары бар екі мың төрт жүз елу бір отбасы бар
бұдан басқа құрметті әріптестер осы нормаға кері күш беріліп отырғанын сіздердің назарларыңызды аударғым келеді және ол екі мың жиырмасыншы жылғы бірінші қаңтардан бастап қолданылатын болады
осылайша біздің барлық көпбалалы отбасыларымыз жоғарлатылған жәрдемақы алатын болады
екінші жаңалық террористтік әрекеттен зардап шеккен қазақстанға оралған балаларға қолдау көрсету
өздеріңіз білесіздер жүргізілген гуманитарлық операциялар аясында қақтығыс аймақтарынан төрт жүз қырық бір бала мен жүз алпыс екі әйел адам қайтарылды
заң жобасында террористтік әрекеттен зардап шеккен балаларды әлеуметтік оңалту тәртібін айқындау і і жөніндегі құзыретті қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігіне бекіту көзделіп отыр
тұтастай алғанда заң жобасы конституцияның нормаларына және қазақстан республикасының қолданылып жүрген заңнамалық актілеріне қайшы келмейді
заң жобасын қабылдау теріс әлеуметтік экономикалық құқықтық алып келмейді
құрметті депутаттар жоғарыда айтылғанның негізінде заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет баяндама аяқталды
енді құрметті депутаттар сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат шарапаев петр анатольевичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемая айгуль кабдешевна
законопроектом вводится специальная норма по социальной адаптации детей прибывших из зон террористических действий
поясните пожалуйста чем вызвана необходимость разработки данных специальных норм спасибо
спасибо э за вопрос
э вернувшиеся на родину дети несомненно нуждаются в реабилитации и эффективной реинтеграции в казахстанское общество
для них необходимо э создать
условия для их э психологического восстановления
э такие дети прошли сложный жизненный путь многие из них потеряли родителей м не знают языка быт
э практически каждый из них из этих детей они не посещали э дошкольные и школьные учреждения
при этом мы понимаем что они должны быть активно включены как в учебный процесс так и во внеурочные мероприятия для их социализации м среди сверстников
кроме этого м такие дети э многие из таких детей не имеют родственников
многие были рождены э заграницей и у них нет необходимых документов удостоверяющих их личность соответственно э все они нуждаются в социальной реабилитации и адаптации
спасибо сөз депутат ахметов сапар қайратұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым білім және ғылым вице министрі бибігүл аманкелдіқызына арналады
бүгінгі күні ы ұрыс қимылдар аймақтарынан төрт жүзден астам бала оның ішінде қырық алты жетім бала елге қайтарылды жаңа айгүл қабдешқызы сол туралы айтып кетті
қазір олармен оңалту іс шаралары жүргізілуде
заң жобасында балаларды әлеуметтік оңалту мәселелері бойынша салааралық үйлестіруді жүзеге асыру және оларды әлеуметтік оңалту тәртібін айқындау жөніндегі функциялар білім және ғылым министрлігіне беріліп отыр
мұндай оңалту шаралары бір жолғы акция еместігі және балалармен одан әрі жұмыс істеу қажеттігін бәріміз түсініп отырмыз
осыған байланысты менің сұрағым балаларды оқыту мен оңалту қалай жүргізілуде
сондай ақ олардың қоғамға бейімдеу бойынша қандай шаралар қабылданып жатыр рахмет
бибігүл аманкелдіқызы
большое спасибо за вопрос
действительно это вообще мы впервые столкнулись с такой ситуацией и э на законодательном э уровне м данные вопросы не были урегулированы
это достаточно такие хорошие нормы которые на сегодняшний день нам позволят реализовать весь комплекс мер по реабилитации социальной адаптации детей
э те дети которые на сегодняшний день вернулись э из зон боевых действий в две в две тысячи девятнадцатом году их четыреста сорок один

э более семидесяти детей э посещают дошкольные организации и более ста пятидесяти детей посещают э дополнительные образовательные организации то есть это кружки секции по интересам
работа по психологическому восстановлению она на сегодняшний день дальше продолжается
и в прошлом году и в этом году то есть непрерывный такой процесс
у на каждого ребенка разработана индивидуальная программа которая зависит от психологического воздействия как сказала айгуль кабдошовна действительно все были совершенно в разных условиях и поэтому здесь должны быть э индивидуальные программы э обучения
э в рамках данного законопроекта за компетенцией министерства м э министерства образования вот чего не было у нас никогда закрепляется разработка правил э порядка вот оказания э данной реабилитации проведения данной реабилитации
там будут указаны и сроки то есть весь процесс реабилитации он будет регламентирован
и действительно э ммм данные нормы они вот усилят э работу в данном направлении нашего м министерства
спасибо бибигуль
і сөз депутат сапарова әлия сүйіндікқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің өкіліне арналады
заң жобасының үшінші тармағында балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы заңға сегіз және одан да көп балалары бар
көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақы мөлшерін әрбір балаға төрт айлық есептік көрсеткіштен ұлғайту ы бөлігінде өзгерістер енгізілуде
жоғарыда баяндамашы да мұндай норма екі мыңнан астам отбасына қатысты болатынын айтып өтті
бұл норма аса қажет және біздің оған кері күш беруіміз де өте дұрыс әрі әділ және ол екі мың жиырмасыншы жылғы бірінші қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі
міне осыған байланысты аталған заң жобасына қол қойылғаннан кейін сіздің министрлік бірден төлем жасауды жүзеге асыруға дайын ба
және тиісінше отбасылар жоғарылатылған жәрдемақы алу мерзімі ұзарып кетуіне алып келетін министрліктің қосымша ведомстволық бұйрықтарының қабылдануын күтіп қалмайды ма
рахмет і әукенов ерлан мұратұлы
і сұрағыңызға рахмет біз дайынбыз
э все необходимые подготовительные поправки это коснутся только по закону одного правового акта триста девятнадцатый приказ министерства мы э дополнения уже подготовили
э в ближайшее время в марте месяце будут согласовано с тремя министерствами это минсельхоз и в рабочем порядке с министерством юстиции
оперативно после принятия закона мы незамедлительно в ту же неделю э примем приказ по аналогии вот с введением базовых э поправок по асп
қаражат бөлінді ме
дайын қазір жақсы
сонымен сұрақтарымыз аяқталды
айгүл қабдешқызы рахмет сізге орныңызға отырыңыз
енді құрметті әріптестер қосымша баяндама жасау үшін сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі депутат жұмадәлдаева наталья васильевнаға беріледі
уважаемый нурлан зайроллаевич уважаемые депутаты
проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики казахстан по вопросам охраны материнства и детства инициирован группой депутатов парламента республики казахстан
законопроект разработан в рамках исполнения поручения главы государства о принятии мер по возвращению граждан казахстана из зон боевых действий а также оказания поддержки многодетным семьям
законопроектом предлагается закрепить компетенцию уполномоченного органа в области образования и науки по осуществлению межотраслевой координации по вопросам социальной реабилитации детей
пострадавших от террористической деятельности а также определить перечень социальных услуг направленных на социальную реабилитацию детей пострадавших от террористических действий
в ходе работы рабочей группы над законопроектом депутатами внесены поправки направленные на улучшение редакции норм по закреплению компетенций уполномоченного органа в области образования и науки по осуществлению межотраслевой
координации по вопросам социальной реабилитации детей пострадавших от террористических действий выплату пособий за восемь детей и более в первого января две тысячи двадцатого года
кроме того из законопроекта исключена поправка вносимая в закон о социальных специальнх социальных услугах касающаяся дополнения перечня лиц
находящихся в трудной жизненной ситуации лицами прибывшими из зон террористической активности поскольку данный вопрос законодательно урегулирован
законопроектом вносятся изменения и дополнения в закон республики казахстан о противодействии терроризму и о государственных пособиях семьям имеющим детей
всеми комитетами мажилиса парламента даны положительные заключения по законопроекту
были проведены заседания рабочей группы и расширенное заседание комитета
сравнительная таблица содержит восемь принятых позиций

прошу поддержать благодарю за внимание
рахмет наталья васильевна
құрметті депутаттар енді заң жобасын талқылауға көшеміз сөз депутат аронова ирина петровнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич уважаемые коллеги
я считаю что рассматриваемый законопроект является своевременным так как решает актуальные вопросы касающиеся детей пострадавших от террористической деятельности
детей которые родились или приехали с родителями в зону боевых действий в зону террористической активности необходимо реабилитировать и возвращать к нормальной жизни
защита прав ребенка это один из ключевых постулатов оон и ко всем кто не достиг восемнадцатилетнего возраста необходимо относиться прежде всего с точки зрения обеспечения их прав а потом уже всего остального
в соответствии с международными нормами права социальная реинтеграция несовершеннолетних является главной целью любых мер
предпринимаемых государственными органами в отношении детей результатом которых должно стать восстановление детей в качестве социализированного члена общества
как уже было отмечено для их реабилитации были привлечены все заинтересованные государственные органы и неправительственные организации поскольку таким детям необходимо оказывать как комплексную так и индивидуальную реабилитацию

так возвращенные дети в основной своей массе не посещали учебные заведения поэтому первостепенной задачей было обеспечение детей обучением и воспитанием
для этого до начала учебного года все несовершеннолетние дети прошли психолого медико педагогические комиссии для определения их уровня знаний умения и навыков впоследствии чего для них была разработана индивидуальная программа обучения
с начала учебного года дети школьного возраста были охвачены образованием в том числе дополнительным дети дошкольного возраста устроены в детские сады
также проводится работа по социализации детей в общество путем организации различных культурно массовых мероприятий и эта работа будет продолжаться
уважаемые коллеги в связи с этим я поддерживаю данный законопроект и прошу вас также его поддержать спасибо
спасибо большое ирина петровна
і басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ
құрметті әріптестер талқылау барысында бір ғана ұсыныс түсті ол осы заң жобасын тұтастай мақұлдау жөнінде
сондықтан басқа ұсыныстарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
енді осы мәселе бойынша қаулының жобасы бар сіздерде сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жүз екі депутат жақтағандар да жүз екі
шешім қабылданды қаулы қабылданды
рахмет осы сұрақ бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар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
сөз депутат жамаловқа беріледі
дұрыс онда і сөз депутат хахазов шакир хусаиновичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
наш депутатский запрос адресован первому заместителю премьер министра министру финансов республики казахстан
уважаемый алихан асханович
поводом для нашего запроса послужил ваш приказ за номером тысяча двести один от тридцать первого октября две тысячи девятнадцатогго года
указанный документ утверждает правила осуществления закупок товаров работ и услуг национальными холдингами национальными компаниями и организациями
отдельные положения этих правил вызывают серьезные сомнения бизнес сообщества занятого в сфере строительства и дорожного строительства
согласно механизму правил подавать заявку на участие в конкурсе компания генподрядчика обязана предоставить банковскую гарантию в размере одного процента от суммы тендера нет гарантии нет контракта
далее выиграв тендер компания чтобы получить средства для начала строительства должна предоставить заказчику банковскую гарантию в размере трех процентов от суммы контракта
причем компания выступающая в роли генерального подрядчика требует такую же гарантию от своих субподрядчиков
по завершению объекта заказчик удерживает два с половиной процента от суммы контракта для обеспечения гарантийного ремонта в случае выявленных нарушений качества строительства
эти деньги не выдаются от двух до пяти лет причем даже на обусловленные цели все обнаруженные недоделки компания устраняет за счет своих денежных средств
чтобы получить эти два с половной процента нужна опять банковская гарантия
сегодня правила предписывают обращаться за гарантией только к тем банкам второго уровня которые соответствуют рейтингам стандарт не ниже би би минус и мудс инвестор сервис не ниже би ай три
анализ рейтинга банков покажет что из двадцати семи банков в республике казахстан таким требованиям соответствуют только пять
требования минфина сужают численность банков потенциальных партнеров дорожно строительных компаний ставят компании перед необходимостью
отказаться от услуг тех банков где они ранее обслуживались и уйти в такие банки такие как сбербанк народный банк и прочие
таким образом приказ минфина содержит нормы лоббирования указанных банков и угрозы монополизации рынка банковских гарантий
складывается абсолютно алогичная ситуация строительство еще не не начато а банк уже зарабатывает на этом деньги строительство завершено а банк за счет банковских гарантий продолжает зарабатывать на строителе
фактически мы этими правилами наказываем подрядчика отнимая у него денежные средства на банковские гарантии
зачем все это нужно когда есть договор между заказчиком и подрядчиком где прописаны нормы ответственности сторон
стоимость проекта строительства нового объекта варьируется от ста миллионов до нескольких миллиардов тенге
сложно подсчитать какие грандиозные суммы представляют собой суммы банковских гарантий и проценты на них
эти деньги которые изымаются из оборота лишают строительный бизнес свободы маневра препятствуют покупке оборудования и дорожающих строительных материалов выплате зарплаты рабочим
мало того национальный банк с первого января две тысячи двадцатого года запретил банкам давать банковские гарантии которые обеспечивают денежными средствами на депозитных счетах
в связи с этим просим рассмотреть вопрос внесения изменений в правила осуществления закупок товаров работ и услуг национальными холдингами национальными компаниями и организациями а именно
отказаться от обязательного предоставления банковских гарантий на гарантийный ремонт в пользу введения системы страхования ответственности субподрядчика
подобный опыт хорошо зарекомендовал себя и до недавнего времени практиковался в ао нк казавтожол где эти вопросы регулировались через страховой полис
и в управлении автомобильных дорог города нур султан где вообще не было банковских гарантий и даже страхового полиса
и второе мы хотим знать на основании чего национальный банк запретил банкам давать банковские гарантии которые обеспечивают денежными средствами на депозитных счетах подрядчиков
с уважением депутаты от ассамблеи народа казахстана
спасибо за внимание
спасибо шакир э сөз депутат қоңыров айқын ойратұлына беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемые коллеги депутатский запрос коммунистов премьер министру
уважаемый аскар узакбаевич
в настоящее время главным источником роста доходов населения являются государственные средства за счет которых идет повышение зарплат бюджетникам пенсий и пособий
в то же время для реального улучшения благосостояния общества ведущую роль должен играть малый и средний бизнес
правительство предлагает фактически один инструмент его развития это программа дорожная карта бизнеса
номинально доля мсб растет интенсивно
с две тысячи тринадцатого по девятнадцатый год рост составил до двадцати девяти процентов
если верить отчетам то малый бизнес растет как на дрожжах увеличив долю ввп в три с половиной раза
но мы видим что принципиальных структурных изменений в экономике казахстана не произошло
статистичекий рост малого предпринимательства сложился из за переоформления самозанятых в индивидуальные предприниматели еще большего стремления бизнеса сократить расходы
надо смотреть в глаза реальности казахские предприниматели пытаются сэкономить на налогах оформляя отдельные функциональные направления и специалистов как ип но фактически их бизнес не растет
мы также понимаем кто такие самозанятые это казахстанцы перебивающиеся случайными заработками в большинстве своем живущие на грани нищеты называть их бизнесменами это издевательство
реальный индикатор развития экономики это доля обрабатывающей промышленности ввп
с две тысячи десятого по восемнадцатый годы она выросла с одиннадцати и три процентов до одиннадцати и шести процентов то есть всего на ноль целых три десятых процента
и эти три десятых процента вызывают сомнение в их реальности
в структуре обрабатывающей промышленности на металлургию производство кокса нефтепереработку химическую промышленность то есть продукцию низкого передела производимую крупным бизнесом приходится почти шестьдесят процентов
иными словами реальная доля обрабатывающей промышленности с учетом мсб составляет не более пяти шести процентов ввп
в новой программе дорожная карта бизнеса поставлена цель довести долю мсб в экономике до тридцати пяти процентов к двадцать пятому году
можем не сомневаться что по статистике этот показатель будет выполнен но что то от этого изменится для людей
фракция народные коммунисты считает что задача государственной политики в сфере развития предпринимательства не должна сводиться к механическому увеличению доли мсб и числа статистических предпринимателей
это лишь имитация картины процветания бизнеса
задача должна быть принципиально иной формирование прослойки конкурентоспособных предпринимателей которая стала бы опорой среднего класса как фактор стабильности в обществе
предприятия мсб получающие поддержку фонда даму обеспечивают двадцать двадцать процентов выпуска всей продукции сектора и двадцать процентов всех занятых
казалось бы это доказывает важность господдержки но в то же время говорить о низкой конкурентоспособности бизнеса и неэффективности мер для его самостоятельного развития
в фонде даму ссылаются на пример канады которая в две тысячи восемнадцатом году выдала мсб по госпрограммам кредитов
на один миллиард долларов тогда как казахстан на один и три миллиарда при этом у нас равное количество субъектов мсб один и два миллиона
учитывая что в казахстане ровно в два раза меньше населения получается что у нас выше и предпринимательская активность и уровень господдержки
но по факту мы видим что канадский мсб за две тысячи восемнадцатый год обеспечил сорок один процент экспорта страны это двести пятнадцать миллиардов долларов сша
сорок семь продукции сорок семь процентов продукции обрабатывающей промышленности и почти пятьдесят процентов ввп это восемьсот миллиардов
тогда как казахстанский мсб при значительно большем уровне государственной поддержки обеспечил сорок пять миллиардов долларов то есть в восемнадцать раз меньше
новая дорожная карта бизнеса ведет по старой дороге в никуда предлагая тот же набор инструментов и мы знаем что это все не для реального развития предпринимательства а для поддержки предприятий на плаву
безусловно это крайне важно чтобы сохранить рабочие места и дохода для тысяч семей но нужны другие меры по качественному развитию предпринимательства способного к производству и к экспорту
без этого мы закладываем мину замедленного действия ведь когда бюджет не сможет финансировать поддержку в прежнем объеме тысячи предприятий просто свернут свою работу
считаем необходимым наряду с текущими мерами по дорожной карте бизнеса выработать долгосрочные меры по модернизации сектора малого и среднего предпринимательства
в целях создания постоянных качественных рабочих мест развития производственного потенциала для этого нужно перестроить и деятельность институтов поддержки бизнеса
также просим сообщить ведется ли учет раздробления предприятий и какие стимулирующие меры планируется предпринять чтобы ограничить процесс

спасибо ы сөз депутат косарев владислав борисовичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
наш депутатский запрос
адресован первому заместителю премьер министра республики казахстан министру финансов смаилову
поводом для данного запроса послужило обращение общественного объединения казахское общество глухих где сформировано девятнадцать корпоративных фондов девятнадцать учебно производственных
предприятий и трудится здесь более трех тысяч человек
с середины прошлого года это общество стало испытывать проблемы так как в силу своей организационной структуры они были включены
в государственную базу данных юридические лица в веб портале государственных закупок как аффилированные между собой лица
а поэтому они попали под ограничения предусмотренные статьей второй закона о государственных закупках статьи шестой
как аффилированные лица и не имеют права участвовать в одном конкурсе
из этого следует что все предприятия общества глухих
практически потеряли возможность участвовать в государственных закупках

создает большие сложности с занятостью
как нам известно в мае пятнадцатого года наша страна присоединилась к конвенции оон о правах инвалидов и приняла на себя обязательства обеспечивать и поощрять полную реализацию всех прав человека и основных свобод всеми инвалидами
для изменения и отмены существующих даже
для отмены постановления и законов обычаи и устои которых являются по отношению к инвалидам дисквалификационными
между тем государственные органы куда бы ни обращалось это общество
не не смогли оказать содействие в решении возникшей проблемы
инвалидные организации создающие условия для приобщения инвалидов к активной трудовой деятельности реализует социальные гуманитарные функции государства и функции
народные фракция народные коммунисты считает необходимым предоставить им особые привилегии при осуществлении государственных закупок
просим рассмотреть
спасибо за внимание
спасибо ы сөз депутат өтемісов шавқат әнесұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
наш депутатский запрос адресован премьер министру страны
уважаемый аскар узакбаевич
поводом запроса явилась стремительно ухудшающаяся ситуация в бассейне реки жайык
если многолетний средний подъем уровня воды весеннего половодья в районе города уральска составляет порядка шести метров то в прошлом году он поднялся лишь на два с половиной метра
это самая низкая отметка за последние пятьдесят два года
вследствие этого летом были проблемы с подачей воды для жителей областного центра
из за отсутствия естественного разлива гибнет лес в пойме реки
она уже давно потеряла свое судоходное и рыбохозяйственное значение
осушаются колодцы в селах вдоль берегов
в осенний период реку можно перейти вброд практически по всему ее течению
вследствие малого объема воды жайыка задыхается киру тишинская оросительная система
заложниками этих обстоятельств оказались фермеры
откликнувшись на призыв развивать животноводство они за счет кредитов субсидий приобрели скот
вместе с тем крестьянские хозяйства лишаются самых необходимых условий воды и кормовой базы
под угрозой срыва оказались госпрограммы как по увеличению поголовья скота так и по развитию сельского предпринимательства а выделенные субсидии с бюджета могут в прямом смысле уйти в песок
это при том что западно казахстанская область является крупным поставщиком мясной продукции в атыраускую мангистаускую области и зарубеж
как известно река является трансграничной формируется на территории россии
вместе с тем ни со стороны россиян ни со стороны казахстана не наблюдается эффективных действий по ее спасению
только один факт еще в в две тысячи шестнадцатом году было подписано долгожданное соглашение между правительством казахстана и россии по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки урал
однако на сегодняшний деь состоялось только одно организационное заседание комиссии
соглашение не работает
между тем проблемы реки все более обостряются
вот только некоторые из них
зарегулированность речного стока верхней части бассейна реки урал привела к снижению водных ресурсов в нижнем течении
на реках притоках урала есть факты строительства плотин дамб водозаборов в нарушение межгосударственных договоренностей
увеличивается заиление русла и образование перекатов
река загрязняется промышленными стоками крупных предприятий загрязнителей
решение этих и других проблем возможно только при принятии совместных действий двух стран

второе включить в повестку предстоящего форума межрегионального сотрудничества казахстана и россии вопрос о проблемах бассейна реки жайык урал
третье принять совместно с российской стороной комплексный план совместных действий по оздоровлению реки
четвертое изучить вопрос создания международного фонда по сохранению экосистемы реки жайык урал
пятое рассмотреть возможность установления в пойме реки жайык статуса особо охраняемой природной территории
уважаемый аскар узакбаевич
как известно следствием безответственного и безрассудного отношения к амударье и сырдарье явилась трагедия аральского моря
мы не должны допустить чтобы такая участь постигла и реку жайык и каспийское море
ответ просим предоставить в установленные законом сроки
с уважением депутаты члены фракции партии нур отан джакупов измухамбетов жамалов имашева хаменова айсина утемисов член фракции партии ак жол абсаттиров
рахмет і сөз депутат смирнова ирина владимировнаға беріледі спасибо нурлан зайроллаевич
депутатский запрос фракции народные коммунисты адресован премьер министру страны
вопрос обеспечения эффективности использования бюджета поднимается из года в год однако реальная открытость аспекты равенства всех граждан в цикле от планирования до реализации
и ориентирования на достижение результатов остаются часто только на уровне деклараций и закрытым на деле
примером является выделение трех с половиной миллиардов тенге из резерва правительства на предотвращение распространения в казахстане коронавируса
в данном вопросе отсутствуют объективные причины для сокрытия информации от граждан страны
люди которые платят налоги хотят знать на что тратятся их средства
честность перед народом и открытость должна наконец то стать хорошей привычкой
министрам финансов здравоохранения и всем другим членам правительства пора признать что средства бюджета не их собственность а отчисления каждого гражданина
они же сами только лишь назначенные менеджеры и должны ставить в известность народ когда куда как и зачем потратятся выделенные средства и доводить до каждого гражданина о целях расходования средств эффективности их использования
помимо открытости в в ситуации связанной с коронавирусом хочется отметить и формализм в работе министерства здравоохранения
в продаже люди не могут найти даже элементарного масок
зато к примеру сайт продаж оэликс предлагает маски в несколько раз раз дороже и до миллиона штук
граждане которые вернулись из стран повышенной опасности по распространению коронавируса рассказывают что при встрече в аэропорту на вопрос медика
по какому адресу будете проживать и в ответе что это еще неизвестно э получают э получают совет написать любой адрес
в данном случае это является грубейшим нарушением которое ставит под угрозу не только доверие к действиям правительства но и приводит к риску распространения вируса в нашей стране
нам на вооружение следует взять опыт сингапура в котором отследили всех приехавших заболевших связали все точки рапространения и перемещения а вся информация предельно открыта
государство подробно отчитывается перед населением за все траты бюджетных средств
подходы в нашей стране являются излишне закрытыми что приводит к информационному вакууму провокационным догадкам и паническому настроению среди населения
фракция коммунистов настаивает на изменении подхода правительства по вопросам открытости бюджета
мы предлагаем срочно обеспечить информацией о рапределении бюджетных средств в размере трех с половиной миллиардов народных тенге спасибо
спасибо і сөз депутат қаныбеков сәкен әзімбекұлына беріледі
рахмет құрметті төраға
біздің депутаттық сауалымыз қазақстан республикасы премьер министрдің атына жолданады
құрметті асқар ұзақбайұлы
қазіргі уақытта су ресурстарының әлемде ерекше орынға ие болып отырғаны өздеріңізге мәлім
бұл ретте жер бетінен бес те төрт бөлігі сумен жабылған
жаһандық масштабта тұщы су тапшылыққа айналуда
бұл халықаралық сарапшылардың пікірінше жақын болашақта қақтығысқа себеп болуы әбден мүмкін
географиялық орналасуына қарай біздің ел үшін су ресурстары стратегиялық маңызды ресурс болып табылады
қазақ кеңестік социалисттік республикасы бұл саламен жеке су шаруашылық министрлігі айналысты
тәуелсіздік алған кезден бастап бұл сала су ресурстардың комитеті мәртебесін алды
дегенмен орталық азия мен оңтүстік шығыс азия елдеріне оны дербес министрі де басқарып келеді
елімізде су ресурстары комитеті төрт рет бір ведомстводан басқасына өтті
бұл елеулі түрде кадрлардың ағымына және мемлекеттік кәсіпорындарының санына қысқаруына әкеліп соқты
бір күнде су шаруашылық бойынша бүкіл республикалық мемлекеттік кәсіпорын таратылып олардың базасында бірыңғай басқару органы қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорын құрылды
қалған барлық бөлімшелері заңды тұлға құрмай филиал мәртебесіне ауыстырылды
республикада білікті кадрлар даярлау жүйесінің болмауы адамзат факторына байланысты жазайтын оқиғалардың көбеюіне әкелді
су ресуртсары комитет басшылығының қазсушар ұлттық компания өзгерту үшін ұсынған біздің ойымызша маңызды ештеңе әкелмейді
өйткені анағұрлым стратегиялық маңызды мемлекеттік су объектілері мен олардың қаржылық жағдайын мемлекеттік бақылауды жоғалту ықтималы бар
сондай ақ жыл сайын назар аударуды қажет ететін қазсушар балансындағы су қоймалардың маңызды факторлары бірі болып табылады өйткені олардың басым бөлігі күйде мұның өзі төтенше жағдайларға әкелуі мүмкін
құрметті асқар ұзақбайұлы
жоғарыда айтылғанды негізге ала отырып елдің су ресурстар басқару органының мәртебесін көтеру үшін біз мыналарды ұсынамыз
біріншіден еліміздің су ресурстарын басқарудың тиімді құрылымын құру бойынша шараларды қабылдау
екіншіден бассейндік инспекцияларының рөлін арттыру
үшіншіден елімізде су проблеманы талдау және болжамдау жөнінде талдамалық орталық құру
төртіншіден бұрын жамбыл гидромелиоративтік құрылыс институтында болған мелиорация мамандығын толық көлімде қалпына келтіру
бесіншіден су ресурстары көмитеті тек ірі қалалар мен елді мекенді топтық сумен жабдықтауға назар аудару қажет
құрметпен аграрлық мәселелер комитетінің депутаттары
назарларыңызға рахмет
рахмет құрметті әріптестер сонымен депутаттық сауалдар аяқталды
мәжілістің жалпы отырысын жабық деп жариялаймын
рахмет сау болыңыздар